To yadda dadlam gogale <noise> daya dan da makɘ awai absawu danai dan da viyyi da viyyin dangwai ga vɘrrka dangwe gavɘrrkan na na riduwa nen danda nipkɘ na gwadan gɘnin dayidu i'engine dadesu dakaten gara da engine nen danda danda wɘiki da wɘika garan na dlugwanku danda tadi arawa aam arawa ko aam ko apta da waskɘ i'dak gyayin sai kan kame absawu wara ka vɘyyu ka ripti kunu kanka pi rap kan kanka pi rap kapnpidi baka sai kadamu dik daku n bɘwu yadda kancu kan kayi kanka fiti akaci ka fit akacin aka zabayin gara kan kan gwi kank api kapaden atu nadagara a ajib waska ajib waska ajiba waska i'dak akau ajiba zabaya

Jigab apiwu r apiwu riduwa ikunu jigab danda derdedu jigab kuma api riduwa bai inda dedu dari derdo nen akshi api senyɘ danda wayi danda wayi <hesitation> riduwa idau to jigab kuma akshi api riduwo ba danda derde du na dlaramci inkagwe ikun ikun ikun ludayu nen kapiwu ikun dlaramgu kanka tausudu kan kanpi baka akaci kuma atka gɘna kadamudu nen ka damuna tauso ikun dlaramgu nen kan gwau akaci zebayin garan kankapi kunu kadamu du nen ka riptin kakumuna kakumna fowau fowau fowau kankajidu kan kajina dlaramgu shikenan. Sannan ilamba atuke na dabau da nepka gara indade iri tau nen jigab akshi a nepkau na mirak gwadan na shiya jigab kuma a dlama kakshi na dlugwan gwadan. daɓa yadda da dlamau atu da derdena gwadangu jigab a kauyɘu jigab a kauyo bai daderde dun akshi a fiya aka fiti akan danda ɗawe kare dlugwankshi dik zerayen karan he danda pi gwadankgu wara akshi derdegu jigab a derde i'engine jigab kuma azatau daz ata jigab kuma a naye i'guguyak tɘ datauna nada ɓa datauna dlugan na mirak ko shita gogale ko lamba to yadda da dlan sina sɘrye ke kabena gwadan gɘnin na riduwa kaya kan ka nayedu i'naya i'engine kanaye dinen kani kanka bakti ka baktina aptau ka waskau na dlugwanku ka tad arawa. Arawa arawo da dlamba aam ko apta kaskuna aam i'dau ka nka waikɘ ka waikɘ nen na tandaci adak aka na i'waci rab i'aamici kagwe mirak gun kan kapi rap rap i'dau he kangwe wara ka waskɘ tun kan kapi i'dau kapan kauyum garan kanka misti kauyum karan kanka misti ati sinasɘr atu data gara na daba bai data gara dari jigab dawa dagɘi ata gara na dlugwan gambaram dagai kuma atau daga shit a se murak gwadan.